أفضل البرودة الشديدة، لأنك في حالة البرد تجدرين تلبسين ملابس دافية وتكونين مرتاحة، لكن في الحر <hesitation> الشديد صعب تتحملين وممكن تتعبين ويسبب لتش التعب.